Kan nyek nunka kana gbomem fumi lola kin laɓa nung kami ere telena yu na nem tumin yu ɓan wi nung nwa jwe shuka nyeki na ere laɓa nung na ere gboma fu kwen nung kan kane nyek nwa nigomi da da nung dagang taye nung dagang kaki kwen nung ka kane nunka kane ɓa nyek ko ka nyek tinne min daba male.